Mɛpɛ dɛ nka mɔkɔ beebi a mɔkɔ "camping". Mɔkɔ akɔ beebi a hɔ yɛ dzinnnn, mfuwii nadze bɛn ne m' na a mahyehyɛ beebi a mɛda na medzi mber kakra wɔ hɔ osiandɛ mma adze akye osiandɛ hɔ no ibohu Nyame abɔdze bebree nn- nkorɔfo mmfa dede koraa nnhaaw wo. Naaso sɛ "hotel" a ekɔ a bɛkɛ dɛ ewɔ waa wo dan ne m'. Ebɛda dan fofor mu na wo dan mu de muhu dɛ nsonsonee papa biara nnyi m'. <hesitation> biibi koraa to wo a ebi koraa na woennhu. Ndɛ hɛn man a yɛwɔ mu yi so etaa kokɔ "hotel" mpo a wɔbɔdwen dɛ ekɔbɔ bra bɔn bi wɔ hɔ. Ntsi mɛpɛ dɛ nkɛ mɛpɛ beebi a mfuwii bɛbɛn ne m', mframa papa wɔ hɔ, motum mohu wimu nade asen dɛ mɔkɔ "hotel".